Menurut sa pernikahan yang idela itu <hesitation> pernikahan yang tidak terlalu besar besar meriah meriah tapi <hesitation> di-di ini maksudnya orang orang yang datang itu dong orang orang yang menurut sa sa percaya dorang dan sa juga kenal dorang begitu terus punya hubungan darah pastinya lah ya dari kedua bela pe-bela pihak begitu jadi trus de punya acara tu tida usah terlalu besar besar karna menurut sa setelah pernikahan itu ada kehidupan yang dilanjutkan jadi uang yang tong tra maksudnya tidak perlu habiskan untuk satu momen itu memang berharga pernikahan tapi yang paling inti tu perjalanan selanjutnya jadi menurut sa <hesitation> pernikahan yang ideal tu kaya keluarga inti saja begitu yang datang trus pernikahannya tu kaya sederhana saja begitu, jadi kaya tra terlalu mengeluarkan banyak biaya tapi benar benar, benar benar <hesitation> kaya orang yang tong percaya orang yang tong <hesitation> cinta itu hadir di tong pu pernikahan begitu, itu yang menurut sa, pernikahan yang maksudnya acara pernikahan yang ideal yang sa impikan juga. Mungkin de pu tempat pernikahan juga kaya dimana eh di alam yang terbuka begitu itu yang paling menurut sa kaya selain ideal juga sederhana trus indah juga begitu, bisa menikmati semuanya.